A ruune fo ni, ani baabiyone kana mu kanré, ruuna mu la sé- sé- sértatine i wiigna. Mbe- é- m- ruu soni kééne kaname fock mu wiyati mu férine i wigne i buughe, mu la wiyati yi. Maa ni mu férine iwigne imati, ma sértatine-iwigne- e- e- sértame bhuughe dé. Sun-sune, ruuna i bintine wonfoma i fu bhintine buuma. Ka ringi dhack.